Regniko fô nahazo promotion zegny agnao ampiasagna akagny, nahay niagatra girady agnao zegny, tsara rô zegny eh, nataognao nankory nahazoagnao zegny nan-nanao donc tsary nagnagno taratara ampiasagna ko eh, avy eo le raha fa a vous ôrdra fa magnaraka fô agnao, zegny.